<noise> Peŋŋiyuus yo go'otel nder solli ɗi ɗum woodi. Solli ngonta ɗon, ngam sabu eɗi nder ciki suuɗi solli suudu solli, ngam eɗi ngoodi bibeele, eɗi ngoodi kundukoñ ceeɓukoñ njuutukoñ.